Davaxhichi ta ho o on. kidi o'on hora a ona hora a komi hora, anria ni ho chonxhi a anriani nunguan kada mí, a tona hó iin no koin há tona ke xhikai koin toda ho o on lia nga kudí, a tona xa ho o on. ni nri chón kai ha nuguan gtá koga na nakani ini todá kuaga tu kudí davaxhichí kidi uxi hora tu ho o on. <hesitation> uxi hora jan tá xa na va kini ngua chí xá oduga ini nroko xa viko xa hó viko nga ini na kadachoín na kokanoí ana kain xhin naivii, tu na kidii oni komi hora jan tá ho o on. yikano tu va xhikanó vaó chí xa kuu dinió oyengo kao minia na kudio ta ni na kadachó va kidachó viko chí ho o on. oni kidi vaó tu ko ho. casi najan ngu na kinio ná ho o'on a inri oná hora kidio du ho o on. tona nguan íín a nadá hora ta vaga dika chí hó nrutati gó ho o o. kidachó vaó.